Fomba hiarovan-tegnan'ny biby sasany zao a: <hesitation> misy zao a misitrika <hesitation> ambany tany, mangady tany izy a mangady lavaka izy karan'ny hoe sokona ohatra na trandraka, de misy ndreka <hesitation> mirigna alavitra be karan'ny vorogna ohatra, de <hesitation> sokatra zao managny takony ambonin'igny izy de tonga de <hesitation> akao fogna izy de misitrika agnatiny akagny.